ജസ്തി വര്സദു സേപ്തേമ്ബേര്ദേ ജന്മശ്തമി അഛയനേ। മല്പുവേരു ക്രിശ്നന പുത്തുധുദിന് വുദ്ദിന മസ്തു। ഗൌജിദു അഛയനേ മല്പുവേരു ജന് മുമ്ബൈ ദുപുന। ഗന്ദ ഹേത ദയന്ദി പുര ഗുബോന്ദിഥിരു ഇഥേ। മന്ഗലുരില കില ദയന്ദി ഗുബോന്ദുലിരു സ്കൂലി। ദുപുന ഗന്ദ സേപ്തേമ്ബേര്ദ ഛ്ഹുര് പോദ്ഗല ഇഥന്ദു। അപഗ മിദ്യേഅര് ഏക്സമ്സ്ല സ്തര്തവന്ദിഥന്ദു ഛ്ഹുരുമ്। സ്കൂല്ദ മേമോരിഏസ് ആഥ് ഏധേജ്ജി ഇഥേ മല്ല ഇബോക്ക। അദുല്ത് ലിഫേദ മേമോരിഏസ്തു സേപ്തേമ്ബേര്ദു ഛ്ഹുര് ഏദ്ദേ। നന്ദു ഓഫ്ഫിചേദു അന്ഥേ കേല്സലു അപ്പുന്ദു ഹല്ഫ് യേഅര്। ഏന്ദിന്ഗ് മുഗ്ഗേരേ വര്പുന്ദു പുര അര്ധ വര്സദു ഗേല്സ। മുഗി പോദ അപ്പുന്ദു ഭുക്ക ജസ്തി പന്ദു സേപ്തേമ്ബേര്ദേ। ഗനേശ് ഛ്ഹതുര്ഥി അഛയനേ മല്പുഅ പുത്തുധുദിന്। മസ്തു ഗൌജിദു നദപുന്ദു <hesitation> ദേവസ്തന। പോദു കൈ മുഗിദു പുര വര്പ।